Biash til nac buen par diip lait par diip este ghas beñ par ra te nac biash til par diip lo ra erid lla ni nac mas ru ni huenas ga nac biash til zoot biash til zoot casi ra beñ ruñ nic us porque nic sheta nu nila te <hesitation> cos duls cos miel chu llic ne sheta nac ne shilo porque nash gare biash til nac nic no sheta nu nil te sabor llicne sabor nesh sheta nu nila te nic llicga lla na cheu tis nac ne chic rsiana lait rsiana lo rid ra lait kits kib nash beñ ne con biahs til zoot cheu cheu rsiane lait chic na bal lo te erid ltiruj nibeñ ruj nabeñ ruj latis ni nac te erid kib beñ ne biash til zoot cheu cheu ria ne rsiag biash til zoot ni- nibeñ nabeñ lat ni ruj <hesitation> lla na nusa te defá defá nic rsia sa nic la lait roo sa ra pantalon ni ri nerabeñ daiñ cheu rsia defáne rdiip nash beñ ne rcha beñ defá llic ra la ra nic ra te ra lait ga pues rsiane lla luutl rselbeñ te biash til zoot biash til zoot nac ni rsiane maru la be la be cheu cheu ra te ra lait ni nac ra diip ga ra pantalon Cheu cheu rsiane lla nu sa beñ raäs defá ru ne llicne chic sheta rleñ stal hïstop llic beñ ne ba rbroo beñ chine rleñ hístop llic beñ rac blauk shishik beñ stal beñ ruñ us este defá rune llic sa beñ cheu rsiane dets beñ llic beñ na ni ri ra ne na deblo nac este ni se ra ne na rsi beñne de beblo gac serane sheta sene huiste la ca este nu buelt na beñ nu sa ra ni bech ni broob ra defá ni te kilga ni pues huiesh lla ra nuhua- nura- ni- ni medtie chene pues nic rsi ru ra beñ nic porque meretis se nic biash til sigac nu biash til zoot roo nu biash til zoot beche pues beñ se beñ latis rgac smiel beñ rsi beñ sic nac ni rsi beñ ne re.